Yani ayin juei, mushwar moli kon dari wirri kon darin, <hesitation> dime dicha tagnirin agar darin, dime kulotta tagnirin darin, yani saweaka tagniri darin, nusisa tagniri darin, ayin nani tagnie ayin khudarka dume, ayin inna inna marikag man ju, manna marikag manna ju, ayin tagnie مية وخمسين خطوة galakon tagniri, adi jimalton jimange samin, ayin nani ju khudarka dume, ayin ju haja anga dumecha kirifani, yani gugna nakaig خمسمية galag ستمية خطوة galagangon.